Gny Silianina da mana gny kolotsay da miovaova. <noise> Ansian'izay <noise> ny gny <noise> fahaizany <noise> manome <noise> vavolombelo <noise> ny fety <noise> isan-karazany <noise> aminazy agny. <noise> Gny <noise> resaky fagnajà <noise> gny toera <noise> mana tatara <noise> am tany misy andreo ao. <noise>